डर सबजनाके मनमे रहैये । डर कहेवाला चीज हैसन बा कि, ऊ डरसे हमैनके अगााडी भि बढ सकैतारी । डरसे हमीनके पछाडी भी होसकिइतबारी । अब सबसे पहिले पढाई लिखाइके मामला मे कहेके बा हमीनके अगर मनमे डर बा हमीन के निमनसे पढम कि हमीनके निम्न पढलासे कथी बा हमीनके अगाडी बढम । भविष्यमे कुस कर सकैतारी । अगर ओही हमैन डर मनमे नलेम तँ कथी होम अगाडी एक किसिमसे हमीनके पछाडी होजाम । डरसे आदमी अगाडी भी बरैये, या पछारी भी होइये । लेकिन डर सकारात्मक भि रहैये, नकारात्मक भी रहैये । अगर हमीनके डरके सकारात्मक से लेहम, तँ अपन भविष्यमे कुशो कर सकैतारी चाहे अगाडी बढ सकैतारी । औसने हमिनके नकारात्मक अगर हमिन के केतना जन डकसे बहुत्त काम होएबाला काम भी केतनाजन डरसे काम विगालेयै । उहेसे भि आदमीके मनमे कथी होइ त, पछारी परजाइये । ओहीसे हम कथी कहैसी, डर कहेवाला सबके मनमे बा । मनमे रखैये, मनमे रहैये । डरसे हमैनके कथी होइये तँ । अगाडी भि बढैसी, डरसे हमैनके पछारी भी होइसी । यीहेसे कथी हम कहैसी, डर कहेवाला चीज, सब के मनमे रहैये ।